E karazagne raha maneno misy tadiny fantako da oatra am'izany gne valiha, da ao koa gne lokanga, da misy avao koa gne mandoly, da ao koa gne gitara, da e piano.